قراءة العقول تعطيك فهم عميق للناس، تعرف نواياهم وأفكارهم، وهذا يساعدك في العلاقات واتخاذ القرارات. أما الانتقال الفوري، فهو يسهل عليك الوصول لأي مكان بسرعة، يوفر وقت وجهد، وتقدر تتجنب مخاطر السفر. أنا أفضل الانتقال الفوري، لأنه عملي أكثر ويساعدني أستغل وقتي بشكل أفضل.